<hesitation> Ingye omubiri owanganza inabyeinganimukolha kutsibu ngamabya inganawithe obuthuku owokubanza nganza engabya enganawithe ekyerisoma ekyeryigha nge kihyaka owakabiri ngamabya enganeka nganza engabya enganimulhima, <hesitation> omubiri owakasathu nganza engabya engane omwakanisa obuthuku obunene enganimusaba namabya enganawithe obuthuku obwerighendayu ngo mwa free times neryu kandi ne risatha nabandi amasatha ngo omupira, <hesitation> amasatha ngaweryimba so ni bighuma okwa bindi ebyanganzire engamemukolha nomukine indi obuthuku sibulhilhigha ghukabana ithwe bandi sithulhibana obuthuku thukabya ithunemu <hesitation> ithune mukazana lhyolholhyolho, so ebyo byebighuma ebyanganza engabya engani enganimukolhako byebyu <hesitation> erisaba, erisoma, <hesitation> haghima nerilhima. <hesitation>